Fitaovagna indesigny manadio tragno inspiratera. Izy io fitaovagna manantsoro loto ndraiky lapoussière ave fako isankarazany. Antsoritiny aminazy akao loto jiaby beky izy madio.